Raha tômaty amigna boaty ndraika, raha ohatra hoe efa nipoàka efa efa nampiasainao igny izy, de roy andro akeo no ela no afaka hitehizizanao ananjy, fa raha ohatra ndraika hoe vô avy nividianao avy ta bazary igny izy de igny de afaka tehirizinao mandrapaha lagny ny an'ny daty misoratra amin'ny boaty.